Lewru fuu so wanaa tawee aɗa anndi hono foti keɓataa e hono foti mbawɗaa ñande. Ko naatata eko yaltata, nden watta so njatoɗaa. Jon kaa adadu ko keɓataa, adadu ko laatii bonandal, ko bonan maa. Walla <hesitation> ko ñaamataa. Ɗun kaa jate tan moƴƴinta ɗun.